Lu turchinu mi fa sempri pinsari a lu celu e a lu mari... A lu celu di jornu, quannu lu suli brilla e nun ci sunnu nùvuli, e a lu mari quannu lu suli è forti e l’acqua è accussì pura ca si po taliari puru lu funnu. Accussì si po vìdiri tuttu chiddu ca c’è nta lu funnali e a li voti pari ca mari e celu sunnu na cosa sula.